قوله إن ممكن يبدأ يقلل كمية السكر بشكل تدريجي, يعني يحاول يبدال بدل الحلويات أكلات صحية, مثلا, بدال الشكولاتة يقدر ياكل فواكه طازجة أو مكسرات, كمان يختار أطعمة تحتوي على نسبة سكر أقل, مثل الزبادي الطبيعي بدلاً من المحلي, وأيضاً يقدر يحضر أطباق حلوة صحية بنفسه, مثل عامل اسموزي الفواكه, أخيراً, يشرب كمية كافية من الموية.